मए क्सधनते बसरत् एबर् ब दुबर् दतोर् दोक्तोरो <hesitation> कक्सत् जओ। केति अब जोदि बिखे खमेस होइ, जेनेर् दत् <hesitation> बिखै बिखुअहुल् नैब स्केल्लिन्ग् करिबो लगे, तेन् ते दुबर् गुइ थनु। दतोर् <hesitation> दोक्तोरो कक्सत् गोले क्सधनते मिनितोर् पोर एक् गुन्द लगे, करुन् प्रोथोमे से छेच्कुप् कोरे, दर् बिसोद् सिकित्स कोरे। जोदि क्सधनोन् छेच्कुप् ब स्केल्लिन्ग् होइ, तेन् ते मिनितोर् बितर् शेक् होइ। किन्तु, जोदि रीद् के केनेल् ब ऐनो किब धनर् से सिकित्स लगे, तेन् ते अलप् बिसि खमए लगिब परे। दतोर् जद्नलु अतो अतेत्को ए जरुरि, करुन् हुस्थो दत् मने भल् खोरिर्। सेहि बबे बसरत् <hesitation> कोमेउ एबर् दोक्तोरो कक्सत् जबो लगे, अरुन् जो दत् कित देखै अहिब ओलेके।